أنا تفضل نكون رسّام عظيم على أني نكون موسيقي عظيم. لأنو أنا طبيعتي مانشتيش الموسيقى ياسر، مانيش <hesitation> مانتيريسي بيها. ولكن الرسم حاجة مليحة، لأنو الرسم تنجم دير بيه مسيرة مهنية تنجم ترسم و <hesitation> وت-ديرها كمهنة، في أي بلاصا تنجم دير الرسم كمهنة، مش كيما الموسيقى. الموسيقى لازملك في أماكن معينة أنك تكون ن-ناجح.